Amami abile mi biel mfikima lebie benten befe ya, mbob li pom nrue chi e yiam ka yium mfe ma nlelel e'he afue libie mfaro nrue mi nruom, yi buan laba beri pie mi nyi, muan agbalgbal nme achu e'yubo libie a'rue he afimaki oyinbri guoguo guoro ayibi le mkuofu, amili lue lue le nku fu nri ki kpere okuo nkuo kuo ki kuo mfi yuke nyelki nkufu nkuofu nyelki nkenu mfaki mkaake, ari ki yure te te te, wuchu wu yuro nnu a'she, wufuor wuchu chu wuchu ami chi fufuor alulue, nrue che awo yinu? Mbi che binyen abi nripieke ama mi birikatata mi, yi biri li tchang mi laba che, oyin ayi opipie ochu nye, bimalo bi chu bitabo whe bi mi nrilikel li she ayi buan leba nunu, e'mme he amipie nyi. yi ome ayuro lemi le mpuome, ami rue amaguoki yuong nnu amirue che he ari bal wuluom, le wuye are amilipipie nyi o'he a're ki pie, nsam orue che apie nyi but ayuyur nyuam, mi nluelo nruokabo che lishani linab nab, because mi mbi ki che nyi ri le mior ehami che otabo ema ma lu kui ori nyin ayi nyuam mbi ki che otabo mama likuo ori nyin ayi

Mi mma e'sukuel mei le mbe, nri ki wu lembe e'jimma yi mbubuom mfe le obe lishani awukpo mpie lishami mual elie lielie yimpie mfi kabo bikuam abirefe e'pello birinchi abibfe iburki liu nyi, ye e'lie ya ki e'yur nyuam e'kiweh le wuye nunu ki li yel li yuri ye nyuam.